'Ae, 'o ka manu 'iwa. Kîkahakaha ka manu 'iwa ma luna o ke kai moana a e nānā 'ana iho no nā i'a li'ili'i i loko o ke kai ma lalo. I nā 'o ia e 'ike ai, e lu'u iho 'o ia i loko o ke kai a e apu i mau i'a li'ili'i me kona manu nuku.